Ya use lelo use ku halapieu hoho <hesitation> udoi <hesitation> utau usuka la iyade loi tana ilede udea de nakeu halapieo seu loi ka le ya akoisi fapake au hohoe nasema au hua li kai ha ke lou hapake eu he apo ola ne, nes huloi ya yahuwei yo hapaka eu. Pakean lai ka hike nase maloi nele pano kuise na uhawani yele halapieu hapiasa yele.